Ndikka mi wali gotel ha dow hosere. ngam mi laran ko duniya wontiri daga dow hosere. Mi laran chi'e daga dow hosere mai.